Akine i eya ngiberei lua eyeni akine eyenea elope na ekingana engoliki akine engolik ilope ama teni takae itumori edaka kingolik ilope ipungakia topod kaneni kipungar toyaka niitwaan ngini kii kikok topuroki kotere eyeni ngethi <noise> erai jik kongina akuj emina akuj <hesitation> emina akine itwaan ni etani ngethi kotere iyong eyei die keng ngathain daang eanikinet ngethi akimuj ngatahin dang ebunit nikeng kotere eanakinit ngethi akimuj mam nyimikieni ngethi kaneni arai akine ibere niarai ikoni kama itwaan daang ngathain naaa ama ikoku ngathain na irapunia iyong itrapu iyong ikoku aitaan labda inamu iyong elothi kongin tolem iyong torik ink iyong tongop ngilopechek mam nyepoto inki iyong ikoku ngini mpaka topoloori kipuroori iyong kama itokeng keputo ngitunga lukeng dang nyeminakini loger lokolong etingea iyong kitingit kolong iyong itwaan ngini angirotin alua jokok kiminakini iyong ikoku ngini mpaka mam nyikimiekini iyong kanoni irukete kanyong paka jik asa akine dang ikoni neni ibere ni akwanza anakine. Kipungakin iyong kiyen ayong atamar be itwaan bo nipalem kainanakini akimuj een toruuk jik toruki bu iyong nak ngethi akimuj arai akimuj ethaki nak iyong ngeth aaya ibere niangarei eeeee eboikan akine nyiwothekini tolot nitwaani nipe nyeyeni ata ta nita peke yeni kipiriu bahati mbaya aningolikini be meere bo itaan nikang eken ja abong’or tolot lo shughuli keng ibere keng nita epanyi mam nyiwethekini bu kiwap iyong kotere mam nyikeyeni iyong iwopit akine iwepi itwaan ni eyeni itwaan ni einakinit ngethi akimuj itaan ni eboyete ka ngethi ngathan daang niaaaa teni erorik ngethi erurorik itaan ngini tamam akine ngina kaneni toyei nikalanon labda tonyerae teni kayei ekiro enyarakinitiii iirari akine ngina kaina na epiriuini embio toker jik tanang neni atipei kotere arai itwaan ni eyeni ngethi atamar tokana kanang kainakjik akimny tokona kanang eyeni atamar kengarakinit itwaan keng iken ikoni kama apakeng ka itokeng ngethi itwaan ngini arai ikoni akine neni amina itwaan ni eyeni ata teni tokona kilemuuu ibarasit tolot tochakar lobaren lua aitwaan aniche iboikin neni teni kiboikin awikit kiro ngawikio ngarei ori ngaai abu tui lope irimit akop paka akwaar na eyaunea akuj kiyowouu nakinei nguna abu kirorik teni iyaneto ka itwaan ni etiang ingita ebala tu nyani ni ingolikinia iyong ibarasit kang toruk ngethi jik kama a narok toyen ethaut kon atamar be itwaan ni ka ngini toruk kaina. Sodi tolimok iyong itwaan jik kaneni atamar woeee eyei akina eyei akine ikoni akine arai ibere niajokon sana arai akine ibere niajokon aloboyer kosi kitani sua ngibaren arai ibere nikingarakinit sua ibere nikaalan sana alotooma awi ara akine akimuj ethea loa tenia enyemio thua tanyamae akiring arai akine arai ibore niii niingarakinit itwaan anawi kwai koku kon alothukul emam ngaropiae na ilipae iyong toyakayar iyong nganeitoyei akine na eyari ya iyong kiwothayia kingarakini iyong akine nabo aloboyer kangalo kitnia thua ngibaren arai ibere ruajokom sana nikangarakinit thua alotooma awi kori alotooma eboyor kingarakinit thua ngibaren eberi daang ngethi ejokia ibere be ibarasit eyakar itwaan ejok ibere be akine itani iyong arai ibere nikangarakinit iyong sana alootoma awi eyei ingarakinit iyong ngethi itani lakini eyakar efaida lo kingarakini iyong nabo ngethi kiinakini iyong nabo efaida alotooma akimuj nabo napei ngina isimuji iyong ngesi. Animoi akwaar na eyakarae iyong kingarak nabo iyong eshida istiapolon lo abu kitogo lokom tama iyong eshida istiapolon lo abu kitoyo lokom tama iyong emam nabo ani ilothi iyong igealari kingarak iyong jik ibere ngini toyon atamar eyakar akine ngethi kibalar kiminar thua ng’iturkana ibere be akine ejok ibere be akine sana iting yong nikoni epocho nak athani nakon na akimij na kikrok akine kook ikoku kon apak teni ne engopiarea kialolong yong kok kama atona itwaan kikook kama itwaan ngethi etonit ejok ibere be ibarasit sana nyelothi robo ibarasit ibere be akine nyipung’akin itwaan nigella nyiwethikin ama kebu teni epeyonon be but ama be ewepi ngeth niielothi epeyenon mam iboikin tu akine nikeng niyei anibuni iyong teni eroko kiira iyong iramit astori alobarabar kiira iyong ilodunit alobarbar ibunit torukinete ngeth kaneni jikakiwapiar iyong kaina anibunitor iyong anilonuni iyong tooma sasa kiruk it jik kangethi kama ikon koku kithiriamit iyong. Ojok ibere be ibarasit sana.